<hesitation> Ny lampe de pochy, vôlôhagny izy am maha lampe de pochy azy zegny agnaty pochy tegna plasigny de <hesitation> rah ôhatra oe misy ilagna azy izy de misy fonctionnalités o agnatiny akao ôhatra oe le mandeh pile a zao atônao pile a izy de misy boutton zay o mampifandray pil a igny am torch a io rah ôhatra oe tirenao boutton io de miasa amnjay le jiro de magnazava.